ഓവേ നന അഹര ബി സര, šēകരി സര, ബുക്ക ഹുരിയര ബലസു വേരു। ഉന്ദു തപമനന നിയന്ത്രന മല്ഥിദു, സമനവദു ശകനു ഹന്ഛിദു, അഹര ബിയുന പ്രക്രിയേലേ സുഗമഗുലി സൌന്ദു। ഓവേ നദു കേക്കു, ബ്രേദ്ദു, ബിസ്കിത്തു, പിജ്ജ, ബുക്ക, ബേതേ, ബിക് മല്ഥന വസ്തുനു തയരി സൌലി। ഓവതന്ദേ മമ്സന് ഹുരിയര, തരകരി ഗ്രില്ല് മല്ഥര, ബുക്ക അദുഗേ, ഹുരിദനന, ഹല മല്പന്ദേ, സുലഭവദ ഉനഗി സവര സഹയ മല്പുനു।